Esyanyonyi sikahimba ebithwe byasyu esyakyikakolha ingye ngalhangira sikarondaya ebibingu nebithi so yikahamba iyasamba omwamuthi kikarondaya <hesitation> omwamahangu yikayikahimba omwamahangu yikawobekanaya ebibingu ebi iyakolha mwekyithwe kyayu ekyithwe kyayu. Ekyithwe <hesitation> ninyumba eyenyonyi yikabikolha omwabithi bisabisa bethu omwakathi omo mukabya imuwene kundi simulingira amaghetse so yikahamba iyarondya ebithi omwa myanya minene iyakolekyi iyakolha enyumbayayu